Tinon gara oballedan julle menjikeno, man jul jullen gubale toni amandogurea faloso, wida gon awara meno, in amandoguri awaka dunia gurmmi jagkeno, asika fakenkumo, irbirmuntani faloso, falosa goni in julle <hesitation> man jullela dogea nerafio, wida gon tuge dukoson, man awala, tug dukosoni, in doge tu fiko, fika gon tawali wayoso, wayosondi man dogurtoka tawali man dogeka jaga, amanakin wida torjoro.